Ah rô, za io rô misy <hesitation> raha tiàko tantaraigny amignao e nisy <hesitation> nisaraky tamy vadiky ah rô zaho i rô tsy ela gny ela ke tsy haiko rô raha atao tegna tsy voavahako edy mônko izy zegny za rô mbô te angataky sosokevitry amigna i ino rô tokony ataoko mbô agnavotako couple agnahy? fô mampalahelo edy mônko izy ke zegny i.